هفضل اني يكون عندي القدرة على ان انا اختفي لأن اوقات كتير في حياتي بحس ان انا مش عايزة اكون موجودة أو ان انا اتعامل مع حد عايزة احس ان انا في محيط هادي فا ده الحل الوحيد ان انا اختفي عشان محدش يشوفني ولا ان انا اتعامل مع حد.